الجو في إيرلندا معتدل ورطب طول السنة الصيف بيها بارد شوية والشتاء برضو بارد لكن ما شديد يعني المطر صابة طوالي ومرات كتيرة بتكون في مطره قوية وشديدة الجو دايما مغيم والسماء مليانة سحاب وما بتشوف الشمس كتير يعني الجو طوالي بكون بارد ومرطب وفيه مطره